Ah siyasakam ta ɗimma siya sau midima wankwa mi siba aikwapa a siyasa kuma ko weneki tabusi eipiyaya na kun ha nakum yauwa dama siyasa ji wanka duma gabaɗiya na bana de yinna mutu nakhun kamara rabo nusi a yikhum ka ayikhun to daɗi siyasa kaji yauwa amma duma gaba ɗaya kowene di di tarabo nusi ɗahi. <noise>